حفظ القصائد للأطفال مفيد لأنه يعزز ذاكرتهم ويطور لغتهم، كمان يسرع فيهم حب الأدب والفنون، وإذا كان يحفظون القصائد يتعلمون التعبير عن المشاعر بطريقة صحيحة، وطريقة فنية، اللي يشوفها عديمة الفائدة ممكن ما يدري عن الفوائد اللي تصير في تمنية المهارات والقدرات حجيت الشخص فا أتمني لهم أنهم يشوفونها ويفهمونها بشكل أوسع وأعمق.